<noise> Ny sakafo hoe haiko hoe mahamantsy vava zao: tombolo regny, gros oignon regny. Regny aloha tena hitako hoe zay olo mihina anazy ka hoe mipetrapetraka akaikiko eo, tena mantsy aloha vavany e. De io koa loha tsy voatery hoe le sakafo mihitsiny, fa io koa arakaraky ny fikolokoloanao ny vavanao hoe mba miborosy nify avao nao baka nihina iny fa tsy hoe agnatin’ny andro raiky iny anao mihinan-kany tsy miborosy nify, ay tsy ho mantsy vavanao.